أفضل اجراء مكالمة هاتفية ولاأفضل ارسال رسالة نصية، لأنك عندما تقوم باجراء مكالمة هاتفية تتصل مباشرة مع الشخص في نفس الوقت و نفس الظروف و بالتالي تقول له ماتريد بالظبط و يمكن أن تأخذ وقت أثر لأن تفسر له الأمور و يفهم أكثر، أما ارسال رسالة نصية فربما يكون فيها نقص ولا يفهمها وربما لا يراها وربما لا يملك الوقت ليقرئها، أما المكالمة فاذا أجاب عن المكالمة يعني ستتفاهمون و تتوصلون الى اتفاق و يمكن لك ان تشرح له ماتريد، دون أي مشاكل.